Лосҳо, оҳуҳо ва карибуҳо шохҳояшонро барои ҳимоя ва ҷанг истифода мебаранд. Дар мавсими ҷустуҷӯй, онҳо бо шохҳо барои ҷалби модинаҳо рақобат мекунанд. Шохҳо ҳамчунин барои тарсонидани душманон хизмат мекунанд. Онҳо дар ҳаёти ваҳшӣ нақши муҳим доранд.